Ah vitsika ndraiky anie fa hainao ai, io zany hitanao koafa misy raha zaka troupes zany misy chefonazy to, koafa oo io oko kabaro matetika hitako zio misy vitsika io, zio koafa andeha angalatra siramamy nao zay, koafa raika io mahita raha io, tonga ao jiaby izy jiaby, zany hoe misy chefonazy mitarika nazy ao tonga de tonga ao jiaby izy.